Ashwan munasqay mikhunaqa kinwa p'isqin, ch'arki aychayuq. Chayqa ancha kallpata quwan chaqrata llank'anaypaq.

Paykunaqa machuyashankuñan, ñawpaqta hinapas manañan kallpayuqñachu kanku. Chaymi kunanqa nuqa astawan yanapani sasa llank'aykunapi.

Paqarinmanta tutakama llank'ani. Hatarispa uywakunata qhawani, mikhuspa chaqraman rini, ch'isiyaykuqtaq wasiman kutimuni. Chaymantataq aylluywan kani.

Huq, ishkay, kinsa, tawa, phishqa, suqta, qanchis, pusaq, isqun, chunka.

Riqsini puka, q'illu, anqas, q'umir, yana, yuraq, qulli llimphikunata. Chay llimp'ikunatan p'achaykupi, lliqllaykupi qhawanki.

Sasachakuy kaqtinqa, llapanchismi huñunakuyku rimarinaykupaq. Yachaqkunata, kuraqkunata uyarispa, allin yuyayman chayayku. Mana sapallachu, llapanchispunin.

Kunanqa chaqrapin llank'ani, uywakunata qhawani, hinallataq aylluypi yanapanakuni. Wakinpiqa llaqtaman urayuni imatapas rantiq.

Wawa kaspayqa, uywakunatan michiq rirqani, unuta p'uñuypi apamurqani, hinallataq chaqrapipas yanapakurqani, papata hasp'ispa, hawasta t'iraspa.

Papaqa kawsayniykun! Kay Punu pampapiqa ashkha riqch'aq papakunatan tarpuyku: q'illu papa, puka papa, yana papa. Ch'uñutapas ruwaykupunin astawan unay papa kawsananpaq.

Sapa p'unchay hatarispa, ñawpaqtaqa Inti Taytatan ñapaykuni. Chaymantaqa uywakunaman rini qhawaq, unuta quq, hinaspa mamaypaq wayk'usqanta mikhuni.

Llaqtaykupi qhatuqa tuminku p'unchaykunapin kan. Chaymanmi apayku papata, ch'uñuta, kinwata, qañiwata ima qhatunaykupaq. Chaypitaq rantiyku kachi, misk'i, fidios ima.

Arí, riqsinin! Kaypiqa llapayku uywa uywaq kayku. Nuqaqa uwihakunata, llamakunata, paquchakunata uywani. Paykunan willmata, aychata quwanku.

Qharikunaqa ch'ullutan, punchutan churakuyku. Warmikunaqa pullirata, lliqllata, chunpiwan. Sapa p'achaqa imaymana llimphiyuq, pallayniyuqmi.

Minchha p'unchayqa, uywakunata michiq risaq q'achu pataman, chaymantaqa aylluywanmi yanapanakusaqku chaqrata qhawanaykupaq.

Wasiypi, aylluypi. Tayta mamaymi yachachiwarqan, paykunapas machu machulaykunamantan yachaqarqanku. Kunanpas llaqtaypiqa qhichwatapuni rimayku.

Nuqaqa llank'aq runan kani, aylluytapas anchatan munakuni. Pisi kallpayqa, ichapas, wakinpiqa sinchita phiñakuni mana allin ruwaykuna kaqtin.

Uyarirqani llaqtanchispi miniriya ruwakusqanmanta, mayukunata qhillichasqanmanta. Chaymi llakichiwan, imaynaraq uywanchiskuna chaqranchiskuna kanqa.

Llaqtaypiqa fulbitu puqllaytan anchatapuni munayku. Sapa tuminku q'asa pampapi huñunakuyku puqllaq, chaypin kallpachakuyku, kusikuykupas.

Musqhuyniypiqa rikurqani chaqraykuta ancha q'umirta, papaykupas hatun-hatuntan puqusqa. Lliw aylluyku kusisqa kasharqayku. Chay musqhuymi kallpachawan.

Yachaqkunaqa ninku, ichapas pisi para kanqa, urqukunapi rit'ipas pisiyanmi. Llakikushanchismi, paraqa kawsayninchispaqmi.

Ashkhatapunin! Llaqtaypiqa kanku Kunturkanki, Chiqmapuqu, Qispi, Mamani, Kunturi, Waman sutiyuq wasimasikuna. Chaykunaqa ñawpaq ayllunchiskunamanta hamun.

Paykunapas ancha chaniyuqmi. Uywa uywayqa sasa llank'aymi, chiripi, wayrapi. Paykunan aychata, willmata, kawsayta quwanchis.

Nuqaqa Punu llaqtaypin kawsani. Chaymantaqa riqsinitaqmi Juliaca, Qusqu llaqtakunata, qhatukunanman rillaykupuni chaykunamanqa.

Hatun Yachay Wasimanta yachayta munaspaqa, llaqtaman urayuspa yachachiqkunatan tapuni, utaq chaypi yachaq wawakunata.

Ayniwanmi yanapanakuyku. Huq p'unchay nuqa wasimasiyta yanapani chaqranpi, qhipan p'unchaytaq pay nuqata yanapawan. Chaymi mink'a, llapa llank'asqanchis.

Mama Killaqa tutata k'ancharin, paymi chaqra tarpunapaq pachata rikuchiwanchis. Payta qhawaspan yachayku hayk'aq allin tarpunapaq.

Phishqa wata ñawpaqtaqa, kunan hinallataqmi kawsarqani: chaqrata llank'aspa, uywakunata michispa, aylluyta yanapaspa. Kawsayqa kay hinan purin.

Inti Taytaqa kawsayta quwanchis. Paywanmi chaqranchis puqun, uywanchiskunapas allin kawsanku. Anchatapunin yupaychayku, ashwantaqa para pachapi.

Llapan aylluykun qhichwata rimanku. Ichaqa wakin sullk'a subrinuykunaqa, llaqtapi yachaspa, kastilla simillatañan yachakushanku.

Paykunaqa ancha chaniyuqmi. Paykunan Pachamamawan llank'aspa mikhunata puquchinku llapanchispaq. Anchatapunin yupaychana.

Yachay wasiqa karupin karqan, chakipin rirqani. Chaypiqa kastilla simitapuni rimachiwaqku, ichaqa yachachiqniykunaqa allin runakunan karqan.

Phishqa watapiqa kay Punu llaqtayllapiraqmi rikukuni. Ichapas aylluyta sayarichisaqña, astawan uywayuq, astawan chaqrayuq ima.

Kunanqa sasa llank'aykunapin yanapani, chaqra hallmaypi, wasi allichaypi ima. Hinallataq qhatuman rini rantisqaykuta qhatuq.

Paykunawanqa rimani chaqramanta, uywakunamanta, imayna para kananmanta. Hinallataq willariwanku ñawpaq kawsaykunamanta, imaynatas nuqanchis kawsananchismanta, chaykunata.

Aylluywanmi huñunakuyku. Mamayqa kankata wayk'un, taytaytaq ch'allan pachamamaman yupaychaykuspa. Chaymantataq takiriyku, tusuriyku ima.

Manan imapas kanchu mana mikhusqay. Pachamamaq tukuy quwasqanchistan chaninchayku, mikhuyku ima.